Nomi wadirta cake kam arandeere mi heban flawa mi wada kala ko handi fuu haander mi lawa milaawa flawa man mi acca dum uppa to uppi mi wada kala ko mi mari haaje fuu haander nden mi wada dum haa nder hiite malla oven mi acca dum uppa masin sei to warti no mi mari haaje nden mi itta.